هلا ومرحب بيكم هان في مدينتي، بحب أبدأ بالأسواج التجليدية مثل سوق مطرح فيه روح عمانية أصيلة، بعدين نروح لقلعة أهلا تاريخ عريق، وبالتأكيد ما ننسى الجبهات مثل جبل شمس المناظر تخبل ،وأخيرا نتمشى على الشاطئ في مسجط الجو يعجب الكل زين.